فکر کوم ښه به وي چې لومړی د تکست‌باکس په باب لږ معلومات ورکړم چې تکست‌باکس څه شی دی! تکست‌باکس یوه ګرافیکي وسیله ده چې په ویب‌سایټونو یا سافټویرونو کې کارول کیږي، ترڅو کاروونکو ته اجازه ورکړي چې متن داخل کړي. دا عموماً مستطیل شکل لرياو د داخلولو ځای په توګه ښودل کیږي. د تکست‌باکس دننه ممکن یو پیغام لکه “دلته ولیکئ” یا “خپل متن داخل کړئ” ښودل شوی وي. تکست‌باکس د فورمو او د معلوماتو داخلولو لپاره مهمه وسیله ده. څه شی کولی شو په تکست باکس کې داخل کړو؟ په ویب‌سایټونو یا سافټویرونو کې د نوم لیکنې، داخلیدو، یا پروفایل د بشپړولو لپاره کاروونکی معمولاً خپل نوم، ایمیل، اړیکي او نور معلومات د تکست‌باکس په وسیله داخلوي. په ډېرو ویب‌سایټونو او اپلیکیشنونو کې، تکست‌باکس د پلټنې لپاره کارول کیږي. کاروونکی کولی شي کومه کلمه یا عبارت داخل کړي تر څو اړوند پلټنه یا پایله ترلاسه کړي. په ویب‌سایټونو او ټولنیزو شبکو کې، کاروونکی کولی شي خپل پیغام یا تبصره د تکست‌باکس په وسیله ولیکي او ولېږدوي. د آنلاین فورمو په څېر، کله چې کاروونکی غواړي آنلاین پیسې ورکړي یا د کوم خدمت لپاره نوملیکنه وکړي، دوی خپل مالي یا کاري معلومات د تکست‌باکس له لارې داخلوي. په ډېرو فورمو او نظرغوښتنو کې، تکست‌باکس د ځوابونو د داخلولو لپاره کارول کیږي. د بېلګې په توګه، په نظرغوښتنو یا د ملاتړ په غوښتنلیکونو کې، کاروونکي خپلې ستونزې یا نظرونه د تکست‌باکس له لارې لیکي. په ځینو سافټویرونو او ویب‌سایټونو کې چې د متن د سمون امکانات ولري، تکست‌باکس د متن د لیکلو، سمون یا بدلون لپاره کارول کیږي.